Taaliŋo la jaloo mu a la deemaraŋo le ti. A ka, a ka, a ka a wanka dulaa le to dulaa miŋ ye a loŋ siolu be tara la jee, feŋ meseŋolu be tara la jee. a te faŋo ka taa, aaa, tubaaboolu ka a fo ňaamiŋ a ka tara a lafuu, a ka tara maabooriŋ. Niŋ feŋo bulata a daa miŋ si jaloo kuntu, a se a je a borinborintoo naata a ye naa a miniminiŋ koteke bari niŋ a ye a loŋ ko ňiŋ ate jaloo kuntu la a be faa la le a se a bula jee a ye wiriwiri niŋ a naata a ye a domo,.